Espejo chií sirve tu jaa nteeyo nuyo nu ntasa luu mayo te este yuate nteyo xi tu naun chi nte´eyo nuyo <laughs> xi naun kumate yuante´e tuyo nuyo, nuyo yua hu vaa ñtayo, te este kentatuuyo nu jaatuyo yua ñinitoa yua jatíinyó, xí maa tinyo xiniyo xi kaiyo mayo ja xi´i, xi nau ku ma ja sa´a ja nteyu nuyo nava va´a sa´ayo.